Ny fanomezana tsara indrindra foana no fidinao. Tena <hesitation> tsy vitan'ny hoe ny tsara indrindra, fa <hesitation> zavatra mahasoa. Indraindray aho lasa saina mihitsy hoe <hesitation> efa fanomezam-pahasoavana manokana ary ve ity fahaizanao mifidy <hesitation> zavatra tsara <hesitation> indrindra sy mahasoa ity foana rehefa <hesitation> manome fanomezana? Izaho manokana mantsiny an, tena tsy mba manana an'izay <hesitation> fa-ha-lalàna izay. <noise> Izao izao sadaikatra be aho hoe rehefa mba tonga ny fotoana hoe izaho indray no tokony hanome fanomezana ho anao, inona re no mba ho voafidiko e? Tsy mba ananako mantsy izao fa <hesitation> fahafahana sy fahaizanao mifidy ny zavatra tsara sy mahasoa izao